E trondro moa zany misy karazany roy e misy gn'andranomamy misy gn'andranomasy, laha atambatry io sy efa amegn' efazato mahery gnagny misy e karazane pitiky jusqu'à ame karazany e zakabe mety tonga efazato agny avao io ka, ndre izany sy pitiky.